Gen pezo ah okpoki odi den ka rooy eru eghol kue okpoki na nogho meebaaloghi okpoki in ebuyom ooy iphol okpoki nanaan no meebaalologhi ako mebaalologhi tam io ami umiin lo agbe sua okpoki na nogho nebaalo login, but okpoki na toghe ghe moba okpoki na toghe ghe moba okpoki na boghe ghe moba alologhi ta lool oony ooy kar olo okpoki agho na beebh ghani <noise> obeebh obeebh kar kar olo okpo agho agho, den ebuyom to okar opadi ehaalologhio ibia gha dio ibia gha dio bkos ebuyom aruula obho uloghor obho, nobel nomiia <noise> egh ede eedi ibhin ani eedi don, don, don, don izal uvanyu nogbaranuan so <noise> ani, ami umiin aghol kua okpoki arudio agho ta tueni abughe mobaalologhi oony ooy pezo ami umiin.